امم أكثر شيء آثر في حياتي هو أمي. هي كانت دايما تعطيني الدعم والنصيحة سواء في الأوقات الصعبة أو لما كنت احتاج تشج-تشجيعا. تعلمت منها الصبر والأصرار على تحقيق الأهداف. كيف أكون طيب مع الناس وأساعدهم? تأثيرها كان كبير في تشكيل شخصية وطرق تفكيري في الحياة تغيرت كثير.